Mande kating on ep tunde ap ep trinde ep fonde fride. fride matoh re lotu on ep rah, ep sarare matoh re pray miting kating on ep sunde palas kobot kuk kobot angan kobot tabar kai nanat warai dit sur ep munmun, parai purpur kobot sai han rumai lotu, nambawan belo kon mumun kobot. aruan belo kon inan kiom kating ian rumai lotu, atolin belo kon kakawas mah. kakawas ning met lotu rop ning met ki pipirim. pipirim katim an piu, ep warwar talas e sening dit tari. met ki kes kiom dit ki toksave arim met. met han sarara kating on toh mata rumai. bel met re wok tok baran met kes sah. ep sunde met manau. sah. met bon koli ap met manau sah. ep rah masen met ki tol kaikai Utih malum his timis, iaiauh rah oh boil sah ep kaukau ap kuk piam ap amtoh taman ki angan rah. kes on ep rah ap husrai rah, husrai on ep rah ap ep amtoh taman ki borbor. kating on ep monde met ki kes kiom warwar on toh baran na i wakwak. warwar on ep gapman o ep memba, warwar on toh baran ting lakman el wakak, gong ati ep mamam lilis gong ati ep bikhet. kai bun dit ki warwar on kai nanat metek ep gang rang gonggati, ep mismuk gong ati warwar akak on ep laen kon atosotos ep komuniti. el kes akak bel tok mamat el wot bobolos katigau on i ep komuniti ning, ap ep tunde taim anun bar ligen kon lotu kobot Ep tirade uh wur barim, fonde uh wur barim, paride felowsip on ep rah, met re kes sah paride ning wok misin, kilinim ep eria on ep misin. met wok komuniti rop mek inan, ep rah on munmun. uh kuk. redi sah ep baranangan ngami katigau ap ku han uh lotu. lotu rop uh his ning uh angan mah on ep rah kes, usrai, borbor, ian ap kating on ep sarare pray miting. lotu rop lar nah ap ku han uh wok ning kok wok anum sai lon barim. sande kobot palas kobot redi kobot sah kai nanat, hamtoh taman redi sur ep lotu. lotu rop nah uh pirim kes sah, ap di ki war talas kon ep monde oh ep tunde ep lar ning na ep wok sukul oh ep wok komuniti. ep kamatan wok rak moh nah del wok i, met ki han met ki wok i. toh wok nah di re tol i ning wok dit pirat ep eria on ep Oh tol ep romai gas in dit kon parai ep baranangan, oh tol ep rumai kon atete ep baranangan ap kon atete ep baranangan ap kon pek arin dit. Ep rumai na kon pek arin dit. ap i toh baran lar ning nah met re wok i ontoh kirai lar ning nah di mak i. mah toh kirai sah na di re lotu lik on toh firide sah ap toh sunde ap ep sarare sah na met re manau kon wok lotu karin e kamgoi.